Matongo no nono beuk nai negara beuk so na so na tao ita nono beun sila lo ita ka'a fadik al. Neme ndia mai supaya esa bisa sue lai esa, boe ma esa kokolak no esa boe o kokolak neulalau, fo nininin a boe o ita nai negara beuk ndia boe o ita bisa tanono neulauk no hatoli.